sonar device ni wala inde ha beh fuldulde amma bedo natira beh mai ha tefugo sauti bedo naftira beh mai ha tefugo hunde ha der ndiyam